Ikyɛng ɔng fi i-imi tsan ras izen ɔng fi in se nnon fi in ki yiring, i ren di tɛrɛk iyɛ makiyi. I yet izen ɔng fi in se nggon, vit ikyɛng kak fi i ki kyem ni kusot ꞌin. Kudaamꞌin in ki sɛ ikyɛng fi in ya, in hywɛ, ni tseng yit kuro. Amana se yame fɛ kazatze se kyang, na kana tusung yit, ni nnon na bane, na bayɔng fɛ ba yet baro ni yit, na bayɔng fɛ ba yet bawosong ni yit, na ra yit nro ni bang, ni ra yit alele, ni in teng nkat yit, ni in teng yit, kufen tarak piyes ni teng in ra yit kuro ni in mas yit. Ki in yiring izen ɔng fɛ kazatse se kyang, in fok nta makiyi. Nɛk izen e yɔng imi yet nggon, kaakyɛ fɛ ba di ra ne in kyem in sok kunana ice min awo, fɛ ide me dɔng ki in yiring izen e yɔng ni fok nta. Yɔkɔnɔng fi imi te anet-awe, imi ma in yet anet ɔng fin in sok kunana bakak. I di ndaam di shining makiyi, fi ki in yiring izen iyɔng fi in se imi abane me, fi in teng in teng yit ni bang, ni in ra yit nro. Ni zen ikak na sok yit ice yit, ni tseng yit sak ni kang, ni in tsin ra yit iwɔk, in kpas yit ayɛt ashi. Ni zen ikak na ba bɛ ba di gyɔng yit, kɔng akak bi tse ni kang atuk kak na tse na sɔ ashi. Iyit nnon in shim yit ira kuro ayɛt ashi ni teng ikat, ni teng i tseng na naro zizɛɛt zizɛɛt, ni ra kuro ni bang. Nɛk izen e yɔng, in bi kudaam ikikak fi i di daam awo. Ngma kaakyɛ fin in da ra, kudaamꞌin yet ki in tsin ra kuro, ni bin menda. ki in shiming ni in sɛ ikyɛng fin in da ya, ngak ikyɛng fi di daam e yɔng. Vit kunanang kukak naton ice min, fi in ki in yiring har atut ikyɛng e di tɛrɛk iyɛ makiyi.